<hesitation> Karty zen̈y, karty ny banky, karte de kredì àby io. Io zen̈y karty misy vôla elektronika zen̈y an̈atin̈y ao tsendriky mbôla espesy fa izy abôka bôka ao zen̈y afaka atao espesy afaka atao, afaka alain̈a zen̈y zio.